יעדער ווייסט אז ס'איז ווייסט אז ס'איז וויכטיג און מ'דארף עסן מיט א גאפל, א לעפל, א מעסער, טשאפ סטיק, און ס'איז געמאכט צו אנהאלטן די עסן. און מ'זאל נישט דארפן נוצן די הענט.